अमेरिका की संस्कृति बड़ी विविधता से भरी छ। ये देश मा दुनिया भर से लोग आके बसे छन, जे कारण कई प्रकार की परम्पराओं और रीति-रिवाजों को आपणा लि छ। अमेरिकी संस्कृति मा स्वतंत्रता, व्यक्तित्व, और समानता को महत्व छ। लोग अपन अधिकार और स्वतंत्रता की बहुत कदर कर दन। खानपान भी काफी विविध छ—फास्ट फूड जन बर्गर, पिज्जा त चलन मा छ, पर अलग-अलग समुदाय आपणा परम्परागत खाना भी अपनाए रखन। शिक्षा और खेल भी महत्वपूर्ण हिस्सा छन—बास्केटबॉल, फुटबॉल, और बेसबॉल बहुत लोकप्रिय छन।